ईरान दुनिया के सबले पुरान सभ्यता में एक छे। छठवीं शताब्दी ईशा पूर्व में साइरस महान ने। इतिहास के सबले बड़े सम्राज्य बने गयेले। हाले छे चौथी शताब्दी ईशा पूर्व में सिकंदर। ये राज्य के परास्त कैले हाले छे।